Marika tômobila fantako alongany ah: ford, mitsibusi ah, ferrari ah, mercedes ah, peugeot ah, opel ah, renault ah, nissan ah, kia, <hesitation> haval.